أنا مغرومة برشا بالفضاء ومغرومة برشا بال-الكواكب ومغرومة برشا بالأجرة، نحب برشا النچوم ونحب برشا الفضاء الخارچ نحسو حاچة من الخيال ماهيش حاچة حقيقية، كان تچيني الفرصة أكيد باش نسافر للفضاء الخارچى علاشلى بنحاچة ايش تكون إكسترا أوردينار يعنى حاچة أول مرة نعملها مغامرة چديدة مغامرة فريدة من نوعها.